پنېر هم ممکن ډېر ډولونه ولري، خو زه یوازې وچ پنېر، پوڅه، او خایدک پنېر پېژنم. پوڅه نرم وي. خایدک ګرد او کلک وي. وچ پنېر بیا کلونه کلونه اېښودل کېږي چې کلک شي، حتی تر دې چې چینجي وکړي. وچ پنیر د خوړلو لپاره بېرته په تودو اوبو کې خیشتېږي تر څو یې مالګینې اوبه لرې شي. د هر ډول خوند یې ډېر توپیر لري.